Injo' nakke' nu malla-malla' ru' ulara nassami ya e' itu ulara ya kah samang na pittoki ya, biasa tongki ma' nasu' mate' jadi kupakka' mallaki nakke anu ulara ya kah ularaya beh sama loang punyana, sikalina ammenteng' nai' beh kemudian injo hasu', beh nakke' intu maenga anre mintongku ngai' asua kah nu jammangi' sambarang maeng nu kanre palagi sumana-sumana' lolo asu' beh' ana' anunna injo' do ana'na na gassingkki nanganu' tiba-tiba ki na ondang, beh' nakke injo asu'a nakke nganu muto'a, nu' apa isse' do', samang re' ku rai' sangitte asua' sa biasa ku'rangi injo' nu' nu' apa nu' asu maeng na ngondanga, jadi' be' malla-malla'a kah biasa to' ki injo' nganu biase' na kikki'i beh' ya anre'mo ya asu pongoro' uh' pada to' minto'ki asu pongoro ya pongoro to'ki, kemudian injo' e' <hesitation> e' apa isse' injo pole, e' <hesitation> bahi' uh intu bahi' ya ya, tanja bahi' maki ya ya, <laughs> samang na ondangki ya ya jadi apa injo' pole, e' pulupe' injo' pulupe injo' nyikua' kecoa' tapi apa dih injo' <hesitation> nakke injo' malla-malla minto' a iya, nu' ca'di-ca'di ji ya tapi Ngau anu mutto'i <hesitation> a' a'mbobongi' to' bulung ku sa'ngukutte', kah tte' porangtta'sado' nu' beh' nakke sammaing'njo re' bupupe' injo elele lompa'-lompakki a' mange' e' te' mi urangku gassing to' na anu' kah <hesitation> malla'-malla' minto'a nakke'a maeng injo pole e' <hesitation> e' apa isse injo <hesitation> e' e' bampo' beh malla' nakke' intu' ya samang recce' beh injo bampo'a samang ngikki'i, beh elele kah napamboro-boro minto'ki kemudian injo e' <hesitation> e' apa injo' dih e' e' pa'niki weh nakke' tala kungai' injo' pa'niki ya injo' injo nu anuanna do' samang <hesitation> ko ngura tala di ngai'i kah biasa rie' pao' ni nandro-nandro' e' e iya rolo allei' kah jadi intu' panni'kia palluka' mentong' ngintu'.